Te lesko boona uro onjeg yaw doha wa naftira lara hunde no dai ripat be baditi na belaralu ko bo be jangadu.